Seo umgi miiq parhillanõ maailm, koh väega pall'oq ulliq säädüseq ummaq jouh ja midä riik pääle surb inemiisile. Mitmil mail, egäsugutsit naaruväärsit säädüisi, vai kah'olikkõ. Ja tuud tetäs ja tuu jaos ei piäki olõma määnegi ei tiiäq määnegi ettekujotõt fantaasiamaailm, tuu um periselt.